والله بي النسبة لي الصوشل مديا هي اصبحت ضروره يعني الواحد بي يمكن لي خمسه سته مرات في اليوم انو اذا كان منتظر حاجه في الواتس اب يجك الواتسب يشوف الحاصل شنو. لكن يعني <hesitation> المساله مرتبطة هي بي انو أنت نشاطك قدر شنو هل أنت منتظر حاجه منتظر رسالة منتظر تلفون كده يعني لكن يعني بي النسبة لي الفيس بوك والحجات دي أنا مابقصي فيها زمن كتير يعني ممكن بي اليل ممكن أقضي زمن في الانستغرام يعني حوالي تلت ساعه لي اربعين دقيقة